Ehe poitri nane dumdo on di beje jamano, e ngam kwa di bo dumdo valab yadama po heftano utokata jabro ka nge nama ko.